Bishɛ bu bɛsaganɛ nu ubɛ sa ganɛ ka uhajɛ ketu ubɛ, uwe po apa ta tyo timɛ na natuso timɛ tinamɛ mau mim ɛ mɛ apata ga zunɛ in uwa ma aji tricɛ ga triɛ a ma bɛsoga no mau ma atwa uwɛ ma a mapɛ tunta du tiyɛ tuma pa uuuɛ nɛpo tayashɛ uwɛ ma uzawa tricɛ biyarɛ shɛ ba ma pa iyɛ lelɛ oh tricɛ ta pana butu ti oshɛji go alugo abu tani ajɛ abu kubɛ shɛ iyɛ kazaba na, ama uzawa ma bujɛ shɛ taricɛ uza yɛ alɛlɛ ba mapa o iyarɛ ma tu biso gono iyɛ gambɛ ufu go nu urin tu abu jɛ tiricɛ butu bizha ma bu holono, nicila la bizhɛ ba kubu wɛ ma butu zha ba zhajɛ baunɛ atakada bazha mabu pana bizhɛ ma bu hin zha ga na ulugo kaza bana zhaga pani un a hipani hin utaka da ga bu a zha ayɛ ma ya aka pa amo bizha kuba ma ta bujɛ tiriceɛ bizha baushɛ go, ya ba kuba aka na bu kubi in bizhɛ ba kuba uwɛ ma gamba a jala tu yuma, bizha ba sha pa uta ka da ata ba shɛlo, wunapo tiricɛ tizhɛ mɛ ta biso gono iyɛ go bi fugo. Hwai nu iyɛ na talda muu mi tu haw zha butu ɛrɛ ba halona in ama cin tu zabutu ɛrɛ ba hulono in, umuma bu bu zha panɛ un. Oma uzawa tiracɛ ba yarɛ shɛ ba da ijɛ a ibɛ ya yani na agbla ma ushɛ ma da ubɛ sa gani umna pa ma biso gana atwa ga nana tub a bias gana na ta bisi ganɛ, uwɛ ma mama pa aba du mapɛ uwa ajimɛ aba du biso gona aya twa uwanɛ po ubɛ sɛ gani ushɛ iyi utamel u tabiyɛ, aka na a bujɛ trɛcita aba biso gano atwa gabu idu usubwɛ zha shɛ ma bu wo. Nazhɛ aba ata aba biso gono iyadi du iyɛ na a bazha ba gusha go nilugo waba uwana po iya ji mau na ama pɛllyɛ ha ada uhurɛ abigogani aba saboda haka aka ata abuzhɛ abu guɛhɛjɛ trɛci ta ata aba bisogono in bizha bagushɛ go na ba, aba du zha a gushɛ go nabu agu shɛjɛ nɛ elce bu gabu du bɛ kanɛ an kanɛ nɛ yala bu, tricɛ tɛ shɛ iyɛ na zhɛ mɛta biya nab utu ba lala ibɛe po mabiso buju butu ba elele shɛ ba ishɛjɛ ma aka ga uzaya lele a buy a irɛ ba do tiraci tizha ta da ma bizha baguzhɛ go ugudu uzawo tricɛ zhi butu ba lele zha ma bu jala ka cɛ ma zha jɛ ujɛ uguda. Ama abu jɛtriceɛ yajɛ aka ya zha ta iyɛ na abu ricɛ a zha a hin ga ba ku ricɛ uta ataka da bana a zha a hin ka abu panɛ a huluta aba panɛ a hulu ata bɛ zha na ma bɛzha ba bɛ bya butu ama uza wa tiricɛ gaba a buzha bashapɛ butu jishe tiricɛ ba sha ba shapa bu su shanɛ na ulu ama aka ata shɛ ma bujɛ tɛ ricɛ bu zha jala ka ba ha zha hɛ na ka pu shig, gabu shuga. Kapishuga ajimɛ wa butu butu ba ashɛ cigo ajim ɛ wa ma ajimɛ uwo na butu butu bu duyla tricɛ ba ogshi go tiricɛ, trirpɛ tu ga butu batu jɛ ma ba mapa iyɛ abu mapɛ bɛ zha iyata ko shɛ su uwe gadu bizha bayala ta yacɛ tu bu, bizha shɛ lo how hin ibe ta mamɛ, bayaji tuzhu banra bizha ba yata bɛ hin to uja ga, zha ma shɛ lo uwa uruguk ko jita agwatana shɛpɛ bezha yata bɛ zha bu azha ma shilo uwɛ uruku uma mɛ ko jita a gwatan shap azhaji aricɛ gaba yaji naga ga yaji naga, amma uzowa tricɛ biyan sho ama butu bu go butu buko bizha du ma ama buza sa tiricɛ, triceɛ tuga tu zasa bizha bu kuba azha a hin buga nala ba panɛ naga ama una bu bizha shɛ ba kuba ma yaji olugu ashɛ a ha ibɛ gay a cɛ o, azha a jishiri ga in. Ama iyi elele na abu yaci za sab utu arɛ ba jisha rɛ ga in ibɛ pot u ricɛ tizhɛ mɛ ma butu butu, bushɛ ba da tricɛ uwa ma iyi zhɛ ma mɛ bu a oto ga ata suko ukure bɛ bɛzha shɛ ma jitrɛ ci a zha ma bu hin ta bubu abu yabi tricɛ a zha ma bu hin shano yala bizha ba kuba ma yalata a bu shani la jita ata a bu kapishɛjɛ ibɛ tana ba ga ta tutu, ibɛ yalanɛ wamagba tricɛ ti shɛ iyɛ tandu ibɛ du ya yanɛ akpa la ga jitirice uwa ya ci akana ga shɛe ma da ubɛ sa ganɛ ibi sa ganɛ ga uwɛ sa ganɛ ibi sa ganɛ ga uwɛ ma bɛyano atwa ma, ya biyano mau mɛmɛ, hoin ipanɛ in numa karata a jin tiricɛ. Ko haw ka zasa ba a zuya zha shɛ ma sha nu hin mɛ uwɛ na po mau mɛ agwatana pani a iyɛ tuma pa uzawa tiricɛ tu na gaga zunɛ shɛ in a zha shɛ a la ujala ma houi ko ni hen mɛ. Ko nu mau nu na gawuta ganɛ a ma da ubɛsa gani injɛ gaji baji ba uwɛ nɛpo ko dugo elɛlɛ ga tanɛ mahuga ama pana ujuru ma ata uwenpo trɛci ta ta ga buso gana in a ya ule tuba, wenpo abu ga jɛsh how iyɛ na amu gushɛ go gaga jɛshɛ trɛ ci harɛ mada bisaganɛ gag a jashɛ bias anɛ honu zabutu ga zha mamapa ko huu ubisa gana na amada a hugo ga tanani muu na gabisaga nɛ, ama pana ujuru ma ama suna ama pana tu wabɛ ya garɛ nag a namɛ.